Corea del Sul tié un clima continental, con branus cálidus i úmidus i iviernus fríus i secus. Estu aconteci porque pal branu la enfrujencia climática vien del monzón del Pacíficu, sin bargu el iviernu vien cola enfrujencia delos airis de Siberia, assinque Corea del Sul tié muncha variança climática.